Eey, neɗɗo ina waawi defde ñaamdu welndu no feewi taw golliri tan ko liyameeje joyi. A cuɓoto tan ƴeewa ko welnata ñaamde ma haa wela tawa a hebbinaani liyam no feewi. Ɗum ina waawi wonde.